Lhuwa ta´an tamakgskuja makgat xpalakata ju´u nitakgalhi taskujut nachuna aktsu xokgokan wali xlakan ta´an tamakgskuja makgat ana lakgkgaxokginikan.

Akit klakgati xatakilhtlin ama nelichiwinan sikulan akit wa ama kgaxmata lan takgaxmati tu lichiwinan.

Kiliaktsu lhuwa tukgamanaw akin xkgamananaw xana nak chuchut xana xkiwatnanaw nachuna xlikgamanana tilinpu xkinkatlawanikanan akin xliskgatan likgamanaw tiyat wanikan putlun xtlawayaw chow, xtlawaya kaxtilanchuj, xkgamanaw xlitlawayaw liwat tipakgatsi xlatanuyaw lanak puchow.

Lata xliskgatan tsukukan kamasinikan laktlan tachiwin la ama paxkatkatsini, kilakgalhamantita, kakamasiniw lamakgtayakan katakatsilh xlakata chali tuxama xlakan skulujwa natatlawa xtaskujutkan.

Pula tu tlan tlawakan, maklakaskinpalakan xalakmakgan likuchu wama wanikan tuwanialikuchu, makgan laJkgolon xtamaklakaskin tuwan tipakgatsi tuxkuchi lhkutay, kgalhamat, pasipat, ti nitlan maJkgatsi, nachuna wi tipakgatsi pukuchin, mapakgsina; kamakaminchá kuchina nachuna likuchu xlakata na'akchan ju'u nak kinpulataman.

Ju'u nak kinpulataman kamakgtakgalhkan lakpuskanitni tikgalhinama wama wanikán xapana, wama kaxapakan kamamakatsinikan nikula stakma skgata nachuna makgapitsi ta´an nak pukuchín ana kakxila tu kamaxkikán likuchu nachuna kapa´akxilhkan nikula stakma skgata.

Akit makgtakgalha kimakni akxni kway tipakgatsi tuku anankgoy la ama xtawakat kiwin sekgna, laxix, kukatlilh , nachuna tuwan la ama kgatsas, lhkgejne, chapawat, nachuna liwa laxla paxni, xaxtilan ne juu mawikanit kuxi.

Jé chalhuwa tataxtunit lakchixkuwin lakgamakgat, xpalakata witi anit skuja, alhmakgskuja xkata namakgstokga xtumin, makgapitsi witi wata talakgan xlitalakgapasni ana tawilanancha xkaman, xnatakamanan ana chi tachan.

Je akit makgstalananit akxni linkan sikulan klakapastaka aktsujku xikkuanit kinanapan xkintalin ana xtliyaw tipakgatsi tatlin nachuna hastan xkikatawayankanan liway.

Akit klakgati akxila pukgaman achu likgamanankan tankgololo likgaman lisnokkan kimakankan lisnonkan chumakankan talhman katajulh nak xastiliki wa ama klakgati akxila.

Tipakgatsi tu anakgoy nak kinpulataman, la ama pukgalhtawakga, pukuchin, puway, pusikulan nachuna stakan kuchu, tunitlan chu tu nimakuan wa ama kuchu kastaka lhuwa kalakgalhi ti taway.

Tlan makgachakgayaw xpalakata nikinkachapayan tatat nachuna tlan nalatamayaw makgacchakgayaw akxni nawayanaw nachuna akxni anaw nak pustin nachu akxni nalhtatayaw chu nitu nakinkapasayan tatat.

Akit klakgati tlawa kinpaxkua akxni kaxtlawanan klawa kin tawa xapinila kmakgni kixtilan nachuna kuali kixanat chu tamin akxni kilitalakgapasni makxtun wayanaw lipaxaw.

Ju´u nak kinpulataman tipakgatsi chikijni anan witi takgalhi tapatsapsni chijkan makgapitsi takgalhi pamatluk chu xastin aklikan makgapitsi witi takgalhi xpalhtakala chu ama tawilana xchikkaj kinpulataman.

Pukgalhtawakga je tamakgtayanan xlakata kachiwinaw tipatuy tachiwin, xpalakata ana tawilana laktsukaman ti makgalhtawakgenan akxni katachiwinan xa tutunakú laktsukaman tlan takatsini, xlakan lakapala tachiwinan chu takilhtliy nachu takgalhtawakga akxni taʼan nak pukgalhtawakga.

Akit klakaskin katakgalhilh laktsukaman laktlan talakapastakni, katamakgatayanalh, kataskujli, katamakgayalh xlitalakgapasnikan nachu katakgalhilh xtikukan chu xnatsetne, nachuna katakgalhtawakgalh katamasputulh ixtakatsinkan chu katakgalhil xtakujutkan chu tlan natalatama.

Kintawa ne snun klakgati wa ama wati pula tu natlawakan talinkan xapin, putsakan skitit, liwa paxni, aktsu pakglhcha nachuna xpakgen sekgna, pula swakgakan xapin, tamujukan pakglhcha, lakchukukan xaliwa nachu astan lakgmunukan xaskitit lata palakga akxni chi xasekgna naxpupukan, astan chi makgchikan pula walikan saskitit xatamunun, munikan xapin chu xaliwa chu chi ama tlawakan wati.

Nak kinpulataman lhuwa anan kistankanin la ama xtilan, mistun, wakax, paxni, xpipilekg, jun, chikan, tsiya.

Akit kuan makgapitsi nitlan tamaklakaskin takgachiwin taakxila tu laklixkajnit tu ni tlan tapuwan, nachuna makgapitsi tlan tamaklakaskin ama takgachiwin taakxila tu kamakuani la ama laktlan talakapastakni la tlawakan tu kamakgskinikan nakpukgalhtawakga laskitinankan, la tlawakan taway, la lakgaxtokgonankan lhuwa tuliminkgoy ta´akxila.

Xatawa ne akit niklakgati kuay wa ama xatatsili xaliwa wakax xpalakata niklakgati la kinkala nachuna la takgalhwanan nikkgalhkgamay.

Ge talakgpalinit la tamakgkatsi juu nak kinpulataman wama makgan nilakgsnun lhkaknan chi kakilhtamaku lata lamanaw snun lhkaknan lakgtamakgkgatsi chichini nachuna ti lalamana tatankanit snun kiwin nitachanbara chi wali ama lhkaknan snun.

Ama xkutikgela akxni tlawakan pula laksakkan xakuxi chu lakchalakan uyu mujuwalikan nak akgtun lanka xalu chu kgalhikan xlakata kaxkutalh akxni xkutanita tlan lakgswakgakan, lakxwakan lata smatanka uyu tsukukan natsikikan tlan litsikikan lhakgat chu putsikin tlan laktsikikan munikan chuchut akxni chi tlawakgokanit mujukan nak lanka xalu matiwakan nak lhuyat uyu lakwalhakan, lakwlhakan, akxni palakgamaja chu pupumaja tlana matiktikan chu tiwaputun mujuni xasakgsina.

Nakkinpulataman makgan lan xtlakgananakan chatun chixku maksnapapa xtlakganan xwali talhman xkamixa snapapa chu tustu xtatanu nasnapapa xpixtawaka xluxu spinini chu xapuskat xkgalhi naxkamixa xanatwa lakgatsapakanit kgalhi xanat chu tutsu kgalhi xpatawakanat nachu xmaktawaka xlakgchiwit chu xkumutawaka luxu naxkgalhi lan xanat.

Nak kinpulataman lhuwa kiwin tastaka laklan la ama puksnankiwi, stapunkiwi, tasun, xipa , mokgot tsakatkiwi chu ama anan tipalhuwa.

Lata kiliaktsu ge ktsakatnanit akit kintakam xkgamanamanaw akit takgasli akgtun lichukun mat xkgamanamanaw chi akit chi kuani akit kaman chukuniyan min chixit kalhtiya chi kilichukun tsukulh kchukuni, kchukuni akgputokgo ktlawanikgolh ixchixit chu kinkajchilhkan kintse, kinanapan tsukulh kinkakgawanikanan wana chi ama xikakchukunit kintakam.

Je klipuwan lata kamaklakaskinka takgachiwin xpalakata chi najkakilhtamaku laktsukakaman, lakgkgawasan, chu xanatikun, xanapapan, xatsiyuna putun talilamana ama takgachiwin, taxamay talilayana, talilayana tlawama kilhtamaku, xlakan nitakatsi xlakata natawayan tunatatlawa xtaskujutkan chu ama klipuwan nitamaklakaskin xlakata ama watiya puskujkan chu putsakan tuku nakatsiputuna chu ama lamaka kakilhtamaku.

Tlan ama kakapulhkanika xtakatsin laktsukaman xpalakata ana tasi tuku katsikgoy tuku tatlawanit tutakatsininit chali chali tu nikmatlani wa ama tulimin nak xatapulhkan nitakgalhi nak xlatamatkan tunu tu ama tulichiwinanan kakatlawanika xatapulhkan tu anankgoy xalakxpulataman

Ju´u pula tutlawayaw putsayaw xatalhtsi uyu matiwakayaw palhka ana tsukuya chuchuyaw akxni chamaja skakmaja matiktitaw tsukukan chi xwakan lakswakakan lata smatanka chu lakgmunukan chuchut uyu tsukukan tsilikan lata chi chichita xatsilin lakgmujukan xatalhtsi xatamunun talhtsi uyu mujunikan chi aktsu matsat, lata chi palakgata akxni pupumaja mujukan xachow akxni chanita lakgkgapskan uyu mujukan nakxa tatsilin talhtsi chuchi ama tlawakan xatachula talhtsi.